Raha ny fahalalako azy ilay marokoroko eo amin'ny sisin'ny vola madinika sasany iny de natao hanampy ny olona jamba, ahafahany manavaka ny sandan'ny vola eny an-tànany, ahafahany koa mahafantatra ny sandan'ilay vola eny an-tànany.